السلام العالمي ممكن نوفره الإرادات والتعاون بين الدول، لازم نردوا على كل الحوار، حل النزاعات، بالطرق السلمية، ونوفر العدالة الاجتماعية، بش نعيشوا حياة راقية، حياة هادية، حياة متوازنة هيكى.